Izy kô lera fandriako ndraikagny amin'ny jour ouvrable amin'ny semaine igny izy zany hoe latsinaigny ziska zoma oh <hesitation> adigny efatra ka raha igny fô, izy koa refa weekend raika zao jusqu’à <hesitation> adign'ny enina ah mandry eh, de ozy ny dokotera nefagny <hesitation> tokony adign'ny fito <hesitation> ziska amin'ny adign'ny valo akeo matory olo raika.